Alikate yaiporu vaerko jae ipuere vaera kua yaipi pipe alambre, ñamuata pipe, ñañaputi pipe, ñaimama pipe aguiyeara mbae okue, jaerako täta ikavi kua yaiporu vaera esa jaera kua yaiporu